أن تكون على إطلاع دائما على لأخبار تكون جيدة جدا حتى تعلم ما يدور حولك حولك في العالم، لكن السيد الخاص بها أنك ترى الحروب وترى من يموتون وما يحدث، هذا يؤثر عليك بالسلب على على عليك وعلى أسس صلتك جميعا.